فکر هغه څه ده، چي انسان یې له ځان سره په خیال کې جوړوي، یعنې واقعي بڼه نه لري خو د واقعیت لپاره یې باید عملي کړې. د فکر د عملي کولو لپاره تګلارې وي خو د فکر د بیان لپاره بیا زبه کارول کېږي. په دې مانا، هغه فکر چې عملي کولو ته وړاندې کېږي، لومړی باید بیان سي او زبه د فکر د بیانولو وسیله ده، خو که زبه او فکرعملي سي.